سل بيحتاج تجريبًا من ثلاثين إلى دجيجة إلى ساعتين من التمارين يوميًا حسب نوعه وعمره، الكلاب النشيطة مثل الكلاب الراية او الصيد تحتاج تمارين أكثر بينما الكلاب الصغيرة أو الكبيرة ممكن تكفيهم نص ساعة المهم يكون عندهم وجت للعب والجري، عشان يحافظوا على صحتهم وسعادتهم.